घरपालुवा साँप और खरहा पालनके मोय कोइ सौख ना हय । काहे कि <hesitation> विनके ना पालनसे मोय खासय कोइ <hesitation> समस्या ना हय । मोय कोइ वे जरुरी ना हय वे ना पल्हओंत मेरे <hesitation> जिन्दगीमे कोइ <hesitation> अप्ठ्यारो ना अएहय । तहिमारे विनकि फिर अपनि जिन्दगि होत हय विनके फिर जियन पणो खुल्ला रुपमे विनके जियन पान पणो । तहिक मारे जे <hesitation> पालनके मिर इच्छा नाहय ।